ഏത ഫസ്ത ഗ്പ്സ് പന്ദേന്ദ ദൈഥന പന്ദേന്ദ അന്ദ അവു। ഗ്ലോബല് പോസിതിഓനിന്ഗ് സ്യ്സ്തേമ് ഏത ഏന്കല വോ പ്ലചേ തോ। അല്ല വോ ജഗ തോ അല്ല വോ ലോചതിഓന് തോ അല്ല ഐന വന്ത്। ഗ്പ്സ് ഏന്കേലേഗേ പന്പുന്ദു ഏത ഗ്പ്സ് ഓരിതി കേല്സ മല്പുന്ദു। ഐന പന്പുന്ദു അന്ദ അന്ദ ഏത ഏന്കേലേ നാകസേത തോതലേ। ഓത്തു ഗ്പ്സ് ഉപഗ്രഹവു അവു ഏതേ ഏന്കേലേഗേ മോബിലേ ഫോനേ। അന്ഗ അതന്ദ ഗ്പ്സ് ദേവിചേ അന്ദ പന്പുന്ദു മന്ത മലമ്। ഗദി തേ മന്ത ഏഇപുന്ദു ഐത ഏതേ സിഗ്നല കദ പുതു। പുന്ദു ഏന്കല ഏതേ വോ അല്ല വോ ലോചതിഓന് തോ അല്ല വോ। പ്ലചേ തോ അല്ല അദ ഏതേ ഇതേ വല്ക പന്പുന്ദു ഏത ഗ്പ്സ്। പന്പുന്ദു ഇതേ മത ഏതേലേനേ മോബിലേ തേ കര്തു അന്ദ। ഏഇപുന്ദു അവു ഏതേ ഉന്ജേ നാലയ്നേ ഉപഗ്രഹവു ദത। മൈഥിന ദൈഥന പന്പുന്ദു ദൈഥന അന്ത ഐത। ഉന്ജേ ത്രന്സ്ലതിഓന് ഉന്ജേ തന്ഥ അമ്സ ഉന്ന്ദു ഗ്പ്സ് ഏതേ। ഏന്കേലേ മോബിലേ തേ കര്തു അന്ദ ഏഇപുന്ദു അതന്ദ ഏതേ। ഏന്കേലേ വോ ലോചതിഓന് തോ അല്ല അന്ദ പന്പുന്ദു ഏന। ഏന്കേലേഗേ ചോര്രേച്തേ അത തോജ്പവ്പുന്ദു ഉന്ജു സരിയതേ। വോര്ക ഐദ മന്ത്ര മോബിലേ നേത്വോര്കു മോബിലേ നേത്വോര്ക്। ജന്ദ ഔര് സരി തോജ്പവ്പുഛു ഔ പ്രോബ്ലേമ് ഹപ്പുന്ദു। ഏന്കേലേഗു ഥോന്ദര ഹപ്പുന്ദു ഇ മേഥോദേ തേ ഗ്പ്സ് ഏതേ। സിസ്തേമു അന്ദ പന്പുന്ദു ഉന്ജേ ഏന്കേലേഗേ വോര്ക ഹപ്പുന്ദു।